Lesdi Kolombiya ka e ɗon mari defuuji ɗuuɗɗi. Bana Bandeja, Paysa, Sanchocho, e Epanaadas. E ɓe kutinira e maaroori, e ñebbe, e dankali, e ko nandi e noon.